जे देश भर की मिठाइयाँ तो बहुत मन हुए लेते हैं। दुनिया भर की कुछ परम्परागत मिठाइयाँ जो निम्नवत हैं। जैसे गुलाब जामुन: दूध की मेवा ते जे बंटे हैं। मिठास भरे गोला जो चासनी में डुबायो जात हैं। बकलावा: पतली पतली परत वाली मिठाईया, जा सुखे मेवा और शहद भरी मिठास होत हैं। मचामोची: चावल के आटे ते या बंटे हैं। लड्डू: जा में हरी मचा के स्वाद मिलतो हैं। मकरों: रंग बिरंगे छोटे केक। जो बादाम के आंटे और क्रीम भरी मिठाइया ते भरे होत हैं। टिरमिसु: कॉफी और क्रीम ते बनाया जात हैं। जा में बिस्किटन की परत होत हैं। अमेरिकी चीज़ केक: मलाईदार मिठाई जा में क्रीम, चीज़, बिस्किटन की तली होत हैं। चुरोस चने जात हैं। आटे के पाइप ऊपर चीनी छिड़की जात हैं। ऐसे ही कुछ अन्य मिठाइया होत हैं।